حساب الكتروني أول شيء إختيار الموقع قرر وين تبغي تسجل، مثلا في بريد الكتروني أوموقع التواصل الإجتماعي إذهب لي صفحة التسجيل إضغط على التسجيل <hesitation> أكتب المعلومات المطلوبة، تأكد من الهوية، شروط تسجيل دخول.